Ɗuko mono ma maami, wo na jinda, wul howo mɨ ana wulmai ɗumoi ana yinge shen mondo dong, bono yinge shen mondo, she ɗingannga ɗei? Na la ɗuko mono, wona jinda tamno na dimbɨriu, ki nongng garapu, na jinda tamno ji she li9ngiringngha, pwaatta munaiya la ɗuko mondo ɗumoi na raap ɗɨm, tamnoi je kanje lowoije, she na shakirak ma aworu na ga la bo kumbo puroguru? She na dumbulo kwai bo dumbolo mondo gwangru? Bo she na ga la gaawi adda? She ga la gaawi addu'a, she da gwanra? Ɗumoi na raapni ɗɨm ana ɗim yimgimai she, ata ɗɨm yinge likalikattu? Bo yinge likalikat ɗo a tu yu ayu ayu mila diyanjde gɨn likalikat mondo, a ye primary anya? Aye secondary anya, aje minmi anya la duko mondo shimi wom ana yingɨmai. Na kunung ɗɨm ana ma yinge miya mondo, miya mondo wun gɨn shenda? Ana mɨ la ɗuwa mɨn ye kishimi mama ne la kamo miyaima mu ama yinge tamno ba awu lau tamno na wulma bo ana jinda tamo mɨ na ana wulma ɓange, na yinge shen mondo kiim yadda na ɓala ɓamu, na jinda tamno mi she praatta woi na dimbiriu. Dmmoi na shoore puroguru kim yadda mɨna ɓala na yinge mɨyan mondo ana ɓiɗe miya dɨm kongol kamal, na lau wul lowoi je ɗinga da na lau bide biɗe miya mondo mɨ mandu, ah lora wane ah bako bo bambɨmoro, bowoi sheji, ai miya ka kako la mina mi gwang lamnaii shimi, wowun shashaaghau lamnai shimi wowon ana ndorou lamnaishimi woi ana dike bou lamnai shimi wun jinda boi, ka al yo woi ji yadda ka alara kshion shi kii miya mawu, wiu kii nokiu bo ka gako lamnai shimi lamnai shimi mina mongo she na rengrengru? Dai aka ɗim yingɨmai bo woi she na rengrengnghu gako laki aka ɗimmi aka ɗim kooro lowo sheji ata kang ɓala, bona ɓaldo yu jila ye, bona ɓaldo ba wu ata ɗim ɓangnghai woi kii, woi kii kamo ambo bu mɨ kai, bo ka tako yiro kai ɓaldo she ɓalwow, kii woi, woi kiim la ɗawau kai ɓal tamno she ɓalmai kaa wore ɗawau woi kamo shimiu na jindaiyu, na raapni kima woi batingilingnhu, bo mi ya mondo wun gin ayim, ka lambe lowo, kɨduwa shima la ɗumoi gɨn la jin wula mɨ kai jindai, ai miya mondo aka dɨm woi aka ɗɨm rumma ko ambo bo mmiya mondo shere ma ata wai shimi, la she gɨn woi, she gɨn kwalati ko miya mondo awu wamai she gɨn woma ɓalmai la gina ma ma miya mond la anta ɗɨm joɓimowo aba joɓe ambo mami mi ka wa mɨ, puroguru ɓo wa, na jinda kame tamnoi, sheji, maani shini kɨma ana ma bo yinge mindei? Mwanando. Kai yinge mindei nini kau, shenmawu, she na shakɨrak aworu she na jinda boiuu? Boki ɗinga? Bo noki she na jinda boi aka kanghai da, dai baka wula, bo kai jinda wula ka yinge lowoi, boko yiga lowoi, avoi ala paipai ma yik paniu, woi are jang jang ma yik paniu, woi are wai kera pinen, bo ka alma she wolmai, paniu awo, ka gako damimai ka biɗe, kii kulangnghja ka gako balabalanu? Ki kalangngha ka gako ka ɗawi gɨn miya kongolɗo ka kang duwamo kɨɗekɨɗe, kɨduwa kamo shimi aka woi lowo ji gwang, kamo shimi aka gɨre wom kai gɨra kii ka dadeu, lalalat dɨriu, kamo shimi aka wolmau kida ga gako la mina mɨ gwang. Kii yandda mi na ɓala wom gwang ba ka lambe ba an yima ka mako ka tako gaan puroguru ka ye kumbo, puroguru na jinda wula, na kangnghai shake mono a yeni, wom na jinda ka ɓoono tamno da ba'a bo walmaini, tamno ana bo wulmore bɨla sawoto na shen bɨla ɗuwoto kai kai dapɨma ka ye kumbo do biiro kai ma lamina kai bida duwiro. Yere ambo bo kai ɗuko gɨn shire ata mane shen mongo bo ta la lambei ɗo, ka la lambe yere tamiyen awu gande shenwu kii moi gwang, yere tamiye awu yimai kii woi na shun mondo la paniu, la'a she wati ɓerɨye. Shetuko sharmundo kɨduwa she jindai ka wulde bo ko wulde do lamɨnai shimi, a ɗuwoni da shashaa gha, laminai shimi a ɗuwo ni bo ɗawa ɗawa kii miya mama mi ɗakɗok, ka al nako mina rango she ko kampe, she ko dor oshgin, maami a poreni sha shire a poroto kaami? Kaa gwade bo gonggomai, angwa minda wo na shimi wona jindaiu, kai ɓala ko tamno, bo shi ɓaleu, bo bale ɗumoi ge dɨm bowu ɓale parau, woi shini, gwanghu, tamno ji gwang daga la ambo ambo mondo, tamno ji gwang she gɨn gande kooro, tamno ji gwang she gɨn aye boi, aye miya mondo na jinda kaamo tamnai sheji, tamno ji gwang bo wu tupre ata laama ɗiu, laama ɗiu laama ɗiu, wom miya mondo wun ɓala teet she koi ata gungulma goko dangnghu bo wu tupere kashaka ata yirko kashakai, bo wu tupere dan toro wosi she gin yumgumu dai aka biɗe gororo dai aka yingimai, aka pate yerero, o ko gako ka ye lowo bon ko bo an yima ku ye milo, bo ye mila an yima gwang ka doko mi? Ka doko hau gororo kadaga lau gororo ka do wimi moro, wom kai ya bo'ake ɓa la she taka booro, she kɨn de booro gaan miya mondo, to ka ye she tamnoi je woi tamno ji gwangnghu, ba aka ɓala miya mondo, she ɓalmai, she balma bo bo ka lau bo shimiu wom na jindai, na jindai, dai won she ala, miya mondo wun ɓala she ko gokoi shimi sheji mamno na na jindai, na na na kunungni na tamnoi ji na na jindai Dai wom she yimai, bila yeto lag- lag lashen mɨ gwang kɨ duwe tui gaan ma lamine mongo dai wom she yimai bo ka almiya mondo moi gwang kai ma ka wai wom gwang kɨduwa tong kalkaa ku do loma, bowa kai wula ji gwangngha la ka woloko kiduwa bo an doni jabeni aka do ɓal kwii gɨn mɨ manduji yo lɨwu ɗin bo kai jinda lamba ka law wula bo la lɨwu miya wu ɓalwo ɓalmau bo ka lɨu ɗɨm wu shɨngɨre reu, wone jinda lowo wu shingɨr rereu, bo wu shɨngerere wulyi shi gɨn shen lawa she gɨn monding dan la aworo ton kalla bo ka wulle ata do kui kowo, ata kwii ko moi wun shingara wun dongdara she wula wa shimi boka lɨuɨu, wana jinda lowo, bila wa wure dodole kida wa bila wulleu, awo wona jinde kamo tamnoijeu na jinda kamo mɨ shere she jindai na tano gɨn bonou, wai tapiu, tapu an do bii, babu bona jindaro anal da gaan gɨn gaan wana jinda tupiu kida yere miya wun ɗaure boowu ɗawa ɗawat ko lowo kɨduwa wu shingɨre wuni bɨla shigɨre wuni ɓila ye jindawo wona jinda kammo tamnoi she jiu, na jindai bɨla lɨwi gɨn booro, she jindawo, nong shiji jindano, shi alle shi alle, ong na alwe, amma na jindawo, na ni ye jindawo kai ka ya jindano na na jindawo shimi tamno mi na jindai. Na kunungni bo ku taka gaan tamno bɨla wuwe kɨma ma wulai, kɨda tamno she gɨn lɨwo, ata woi lowo wunduwoi ma do gaanwo mu twii kɨda ka wul lo woi je kai bondo ayim, anya shen lowoi gɨnggɨngngha Wami yima daidiu, wommana jinda anya na to ane tupetupimau, a tukɨno lɨm lowoi je chinno lɨm lowoii je she gwang anya bo ku ɗo ko aldi gɨnggɨngngha aka wula i ru? Wuna jinda wula ma lɨmma na jinda wula mɨ ana do almoro na lamɨna, a gɨpene, ɗinga ɗingadai? Bo she batobato boko ɓaldo shaka mɨ aka domau, bo aka doama a mine re mɨnma, boko doko shaka ka shukaa mawuu kɨda waka wai lowo ji gwangnghu aka wamono ɗaurɨ moro ɗawat bo woi she bimyau ata binya kɨduwa ka ɓaldo kai doama, bo woi she bina yambe kumanni awu yambɨro anya wu ɓongo kiduwa kai dooma, woi kɨshɨmɨu ka doko, shaka mɨ woi shii bimnau, aka al shendo bo gwang, ka doko gaando shaka m wokai bɨnau, shaka m shire woshe bɨnau aka do wamoro bo she gwang tamno ji gwang, ako do almoro bo kang, aka almoro na jinda tamno ji na wai ji ne dele dele dai wommondo she dame lamɨna, ko doko ware jangjang dimbiiro gɨn wome wuma mondo anya woi peenius, ɓaiɓai yiro kai kai yero kai jindai anya shi binya, woi she binyau bo ko dako shakamiya woi she binau aka almoro kɨshimi na jinda lowo ji woi shi batobatou. Tamno she batobato she gashe mawiyan miya monodo, she gashe mawiyan tamno ji kaye jinda tamno ji she ya jinta miya mongo, bo she jinda mongo anya ka la lambe aka binmai ka dok gɨn sherewo ru? Kanjei molwo ru? Shi dona anuja shi gowana ko shi damo wo ata tɨmma bo molwo mi ɓambiram. Bo ambo ambo ɗɨm biwo ata ɗaɗau gɨn wuni, kɨduwa she jindamo she jindayewo, bo she jindawo, wom she jindai aka almai yi miya mu kai wun do yiwo, awu do paimawo yaya na al minda mu, kai lammoro tamno fa woi she gɨn bunena wom dai she yimai woi she gɨn bunna she teet bo ala bo alle kilang wai gwaru ata kayo deewuno, mindawoje ka wai tamno, miyamu she wun kongdwo awu binma tamnoi je kanje lo woije she gwang na jin da tamnoije naɨ na ɓoi ɓaɓambiran bɨla al rung mongo, bɨla al rong ma miya mongo, bɨla al nang ma mwalanwo ba al rong mongo anya ka lamɨna ata junmowu na jinda tamno na ji she jindano kɨduwa anya na wa koono la wahda ru la kang netru ata kɨnkɨmoniu, ata kɨrkɨmaiu boko wul lowo gunyo kɨda kai gɨn ayim kai apa ayin gaanwo shaka nini an dooma ayimmi shimi ambo daema, amma boye jindawo jindawo mɨ gwang wo kai apɨra ayimmu, wo wu shingɨrere shingɨrɨmau aka wai tamno ji gwang mi aka walmai laku ɗuko ɗɨm jang jang ɗɨm lamɨna, lamɨna mɨ kaa ya gɨn shire. Na raapni nanana nem do pete dooma banje bo ku doku ye wulai me aka duko shakɨrak ma ao kida ka wul tamno jin jina she jindaw ana ka ye ambo bo ye joono ma miya mongou, miyo mongo bowu doowu miya mongo bo dowu wu gɨrere ki miya mongo, tam noije tamno mi aku duko la mina ɗumoi aku ɗuko ɗim shakirak ma awo gɨn polopolok ma aw kaamo shimi sheji tamno mi na jindai bila ye jind miya bo miya mamo bila na ye jinda ma miya mawu, miyamawu bɨla wu ɗuwowu miya mono wom shimi na na jindai banje.